मेहरबानी शब्द ए मै याद आवे की के ऊपर दया कारणों। बिना किसी स्वार्थ के तो व चीज मेहरबानी च मेहरबानी को मतलब कोई से बढ़िया तरीका सु बात कारनूकोई को बढ़िया तरीका सु समझो और यूकी इज्जत करने। बिना किसी उमस के किसी के बारे अच्छा सोच बो। यूकी ढलाई कर बो तो व चीज थाई खुशी देवेगी। थाई कूद भी खुशी मिलेगी कि थाने यूकी मदद की। दुनिया की सबसे बढ़िया चीज या ही हे कि था बिना किसी अपेक्षा के सामने वाला ख मदद कर रिया च ओर। था लोग सु जाती मेहरबानी से रेवेगा वो उतनी ही बढ़िया होगा।